Sugwa sug ni ibram may ka vidda sugwa sug sugwa məshishia na ba ghubarg-ba ghubarg-ba ghubarg ma har thikna k-huɗa har yau ba yazir-ba yazir kwa thirn yu fad, thuɓ, yu fad, thuɓ tahal halma yu hkird- hikird- hkird- hkird ya gi yag nəna ma in vlu ka baba tirən vəlgəy valanu nay ka ghwachka sarah inɗiyan ma kayji ɗegəy dəya-nay ka ghwachka sarah inɗiya nay ma mayji ma yəgəy yavatnən ghuɓaran kun valu vəlgəy vulfu numd ma kyalma kum zoo ma ma haraksa kyalman kum vahit in swagara ka kach-kacha ka zarhara kyalmana məng in vayaru shəg buuwan yəgəy ya musan in vagaru shəy buuwan vəyaru ka malar pal ghwachka sarahən tow t-hal-t-hal thaɓma am dada vəg kan vədna innabiya gəya pigay k-vəd ma v-gyar biya bajzga hənaha tafgwa fkway a thag wanay k-hənahar ya tafa dəlgən tsum ma tafa dafga ka fkən tsum ma raghit raghga yuwa zəgəl ma vakayya da thagwa hənahara malam mulg dagah ruwa. Ma may dagal ya a ɗuwant kən paya vədna valumu valg ba gaba ɗay tow ma gha na piya vəda ɗuwana ɗuga k-vgyara tafga fik ma huɗa hənaha a thigwanay k-vəgyar biya kwaɓi agha pəlg nən ma hay tsum thgalləy ka dan ɓathga vgyara a waram dada vgya fək in ɗuwanta ka ban ɓa fa narwut ba tuku band payan ghwachka saraha ban pəgan- ban pəgan- ban pəgan har in thikna ka jariyyara njzən sugwa ka kəka zərara njza njzəbga fək ksvu ma shagu chaɓavna shagu kən kəka’əna kəsgy ksavu wa ɗuwavant banən body yana ghiran ma fək mudan kusu dagal ksgy ksu nudan ma fək in chuhrana ya hirsha-shawkwahana, ya kathana dala hana inwan vəlg naya ban nguɗant kwaha, ban nguɗant kwaha, ban ɓagan, ban ɓagan kuha inthiknan indagaru ka valan hirsha- shakwəna, indagaru ka tan ya ləlaha gabaɗay ban tgan ban tganna tow gofkəl ma thay ba zin kwaɓi jariyəna bazinna fək mtsa-mtsəg mathay duwanat bat kwah fək thab nən yanbiyir kiskula kisgy-kis kut yanbiyir ma

Band tarkwa wanna angha ba vəyət vəga ma vəgət vəga arsa-sa arda vəyava dam ndra dagalan bandkwah bandkwah baɗum agra da firtu kunda mafirtu firtga kyalmana kum thiknan kum sas kum tdgu da ɗala kyalman ɗigvana val-vigwa swagva ya dəgətah ma kach-kach nina, ma hiyəna, maw ma wala masga ma sɗava baɗum valava amma in k-dadama zhigəl kam njza may nən ɗyak ma guhamdəy aɗba vakən da yagha-yaghan say ma guhun məng zilgha tow zilghən njza ba pal ma dgamda magyəl ka ghuzay inwa njar sahasagat nətir ma vakay ma sarit sig ma da ghwada dadar ka taka’an alva ma ghrada ghrad gama chauhdəy dəda mənvakay dəda ma huɗan ma chahwa dəy chauhg may ɗull sagat kətir lawkti kum thikna thig ka ghramdəy kiya ussəg kəna t-hala kwah chakg-chanhg kwan ka dadamdama gaba-ɗay halakwan njza mathay dəgəy zan aramda, indaranda, liyaud mathay dədam vakayyi tow ma ghudam tirava ghudəy kəkaɗgəy ɓagarabiya dadamazhigəl ndalswa da vəlava vəga ɗayaran ko ma həngən nda kwəy ɗanda zaran akundrara ma kama fala lal sagal kən mən. Asasɓa sgəy sgal nən ma kay ndakəy nighana-nghəg thama sa sagal da vəya ghwaghlla nəkgəy nəghwa kwa nən kiskay thama ghragchellən ndakəy vəyət biya nghkwa nəlgwa kay ndakəy gizanət gəjzga inda kəy gjzət gəjzga fək gyadəda ma sasbən ka ba tada ɗullən thrin kiskay da san sas thama gwəya tan bi k ɗulləni nəy duhwa thalanda dadamazhigəl tsarnatsəg k ɗullan inna lallahi wa intaht rajuna yawwa marama haɓak tsa ba ghavadən ghwa ma zəh damdəy da kla zəha tow ghwa ba nən kum gatgan kum gatgan ka ghavallən thamdknabi məng musən sagat ma ghwa ghrəg ta siga ba toug- ba toug ba tougwa hy jyam dada hənaha damdəy da cha ɗal nəmd mən məndara’a ussən sasa la zəghma saw ɗan baba ay awa bag muram na aa dəgən arjza wa ghugwa hug ta sigkən dughwa dadaudna awaram amay ay miranəna ksa musən ka zəgh man ma ghiran fan tghayaɗul gal ba sagwa kən da zargsnms sy amatsa kay arjz biwanəy ghavala ahk vaka thirdn ufaɗan buu ta hall buu ta vukwa.

Musgaa məng vakwa vakwa guhaa ku məng sasəɓɓa a maraubi wan ma kən kiya nlahɓaguva ay wa ɓagan nənma a a kəyavar bi nəga ba wəsgharan wəsg nən nən nənalahɓa guv dachi ghalgan, ghalgan ghalgan md wana a waram zəbgam d-ghira ɗam ɗamiran ba wanna sakay mala awara mana tow thing-thinga thiwu-thinga ma ba nən ntakɓa t-halakwah ma jzama ghiran t-halakwah nən nayagha-yaghən ɗau-ɗanram jujəg ka jzɗan awaram.